Ovu iva isai ini iswon iyisa isheva inuman ovu ote mu igbem igbem egbem nu ovu egbem nu iva egbem nu iswon egbem nu iyisa egbem nu isheva egbem nu inuman ovu ote iyow iyow iyow nu ovu iyow nu iva iyow nu isai iyow nu ini iyow nu iswon iyow nu iyisa iyow nu isheva iyow nu inuman ovu ote mu iyow nu igbem iyow nukru igbem iyow nu egbem nu ovu iyow nu egbem nu iva iyow nu egbem nu isai iyow egbem nu ini iyow egbem nu iswon iyow nu egbem nu iyisa iyow nu egbem nu isheva iyow nu egbem nu inuman Ovu ote mu uva uva uva nukru ovu uva nu iva uva nu isai uva nu ini uva nu iswon uva nu iyisa uva nu isheva uva nu inuman ovu ote mu uva nukru igbem uva nu igbem uva nu egbem novu uva uva nu egbem nu iva uva nu egbem isai uva nu egbem nu ini uva nu egbem nu iswon uva nu egbem nu iyisa uva nu egbem nu isheva uva nu egbem nu inuman ovu ote mu itany isai itany isai itany isai nu ovu itany isai nu iva itany isai nu isai itany isai nu ini itany isai nu iswon itany isai nu iyisa itany isai nu isheva itany isai nu inuman ovu ote mu itany isai nu igbem itany isai nu igbem itany isai nu egbem nu vu itany isai nu egbem nu iva Itany isai nu egbemmu isay itany say mu egberi ini itany sai nu egbem nu iswon itany sai nu egbem nu iyisa itany sai nu egbem nu ishiaa itany sai nu inuman ovu teni itany ini itany ini itany ini itany nukru ove itany ini nu iswon itany ini nu isai itany ini nu iyisa itany ini nu isheva itany ini nu inuman ovu ote mu itany ini nu igbem i itany ini nu igbem itany ini nu egbem novu itany ini nu igbem itany ini nu egbem novu itany ini nu egbem nu iva itany ini nu egbem nu isai itany ini nu egbem ni ini itany ini nukru nu egbem nu iswon itany ini nukru egbem nu iyisa itany ini nu egbem isheva itany ini nu egbem nu inuman ovu ote mu itany iswon itany iswon